Sèè tii dònȧȧŋ yèwè, maŋ dèè jiim màŋ mìŋ manaŋ kèè gɔ̀aa nȧŋ yaȧ, kùmȧ mùnlò mùnlò maŋ kùȧŋ, mìŋ manaŋ bɛ̀ɛ̀ mùnlaŋ wèè gɔ̀aa, òfoo kiiŋ nèe, e dinaȧŋ mìŋ yaà sùȧ lɛ, mìŋ manaŋ mìŋ gɔ̀aa dèyɔ̀ɔ wɔim tɛɛwɛ̀, wɔŋ tɛ̀ɛ̀wɛ̀ e dinaȧŋ mìŋ yaȧ sùà lɛ, weètii maŋ deèim maŋ gbiŋ suà kùmȧ mùnlò mùnlò maŋ kùȧŋ yèè bɛ̀ɛ̀ mùnlaŋ miiŋ nȧŋ yaȧ deèim mȧŋ sùȧ miŋ mìŋ manaŋ kèè gɔ̀aa.